Ny fisalasala da tena mana anjara toera lehibe amin'ny fandrosoa ara-tsay satia lafa tegna misalasala igny e da igny no mahatonga antegna hametraky fanontania anaty saintegna ao, da ny fisalasalana koa mety hitariky amin'ny fahamarinana